Rí nuni̱ tsú xtílá gúꞌdiin tsú mbáxti̱ꞌ e̱- e̱thuu̱n xúꞌ rá, naarii- ginii- má ríꞌkhu̱ rá naganuu̱ rá, yáá de ikhí rá ndo̱o nandúu̱n muni̱ xdú rá yáá naꞌnii̱, nakué jmí mba̱xtá rá de ikhí de mba̱xtá rá, yáá niꞌkhui̱ rá, nandúu̱n mu̱ni̱ xndú rá, yáá ikhí mi̱tha̱ꞌyáꞌ náa̱ ma̱ꞌni méjúu̱nꞌ, mi̱tha̱ni̱ méjáánꞌ náa̱ mu̱ni̱ xndú rá. Ikhí mbáá ríꞌkhui̱ rá, yáá neꞌni má mbaꞌja xndúú xtílá rá índoo̱ rí ríꞌkhui̱ yáá nabéwóo̱ xꞌkhui̱ rá. Nabóo̱ꞌ mbá atsú semaná rá ríndo̱o rí ma̱gumii i̱jio̱o xúꞌkhu̱ rá, natsígóo̱ xndú rá, yáá de ikhí naꞌni bá xú naxkutóꞌtée̱ꞌ rí naꞌgájna̱a̱le xku̱ rá yáá i̱mba̱ núthu xku̱ rá, ríndo̱o nambóo̱ ríꞌkhui̱ rá yáá gíꞌdii̱n i̱jioo̱. Ŋgaa̱ ríndo̱o yáá nagu̱mii i̱joo̱ rá, nadxaꞌjuíi̱nlí i̱jioo̱ naꞌthúu̱n rí mawáa̱nꞌlú mu̱piꞌtsu ajndo̱o ñúúꞌ má ixkhamaa̱ muphu̱ i̱ji̱n pu yáá ikhaa ríꞌkhui̱, naꞌthúu̱ jma̱a rí nakhruaꞌjo̱ꞌ ikhúún rí nadxaꞌjuíi̱nlí i̱jioo̱ yáá xkuaꞌnii ethamijnée̱ entre ikhii̱n nakhrua̱juu̱n ajngúún tsú xtílá jará. Kuaꞌnii i̱jmu̱ꞌ rí nuni̱ ikhii̱n rí nuni̱ méjánꞌ nuthamijnée̱ de, xkuaꞌnii yáá naganuu̱ rá, naña̱wu̱un i̱jio̱o tsú mbáxtiꞌ rá, nake̱ jmiúu̱ xánáá rá ngamuu̱ jmiúu̱ xanáá, na̱guá eꞌyoo̱, nacha̱ má eꞌyoo̱ múrí na̱ꞌkha̱ bi̱yú mi̱khuun rá, murí na̱ꞌkha ndo̱o tsáá má xu̱khuíi̱ e̱kha̱ maguiin ijioo̱ rá pu nadxa̱ má nadxaꞌooꞌ naꞌnii̱ mbá xú ruídó para que murí mi̱tha̱ya̱a murí xtaa mijngii pedienté mithia̱a xtiááꞌ xúnii jaꞌnii murí xíkhuu̱n xíkhuu̱n xu̱kúꞌ porque naꞌni wéñuu tsúꞌkui̱i̱ꞌ, nakhu̱un bi̱yú tsú xtílá rigíꞌ rí xuajñaꞌxu̱ rí miŋuíí ikháa̱nꞌxu̱ gii̱.